Je jajtzyuku'ä tzyäjkyajpa tyäk, tyumä yu'myajpa nas ja'ku ja'ku ijtyajumä naskä'mä, jenä jenä yosyajpa, ma tzyämyaje ay ja'ku ja'ku tzyäjkyaju tyäk naskä'mä, jenä ijtyajpa y hay vece kyu'tpäyajpa säk, kyu'tpäyajpa katzu ay, jete tzyampapäyajpa ja'ku musu änhyajä tyäjkojmä.